сіз тамаша жыл подкастын тыңдап отырсыз
бұл қырық екінші эпизод
бүгін біз бір түнде келетін жұлдызды сәт жайлы талқылаймыз
ал онда кеттік
бұл жеке даму мотивация өмір жайлы толғаныстар қамтылатын қазақша аудиоблог
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің қоғамы
өмір тамаша
бақытты болу бақытты болу ол біздің таңдауымыз біздің таңдауымыз
шоу жүргізушісі талшынды қарсы алыңыздар
сәлем барлықтарыңызға
тамаша жыл подкастына қош келдіңіздер
егер подкастты бірінші рет тыңдап отырсаңыз мені тыңдап көруді шешкеніңізге рахмет
бұл подкаст сіздер үшін аптасына үш рет дүйсенбі сәрсенбі және жұма күндері таңертең шығады
шоу туралы әр эпизод туралы толығырақ ақпаратты талшын нүкте ком сайтынан таба аласыз
ал енді бүгінгі эпизодты тыңдауға әзір сияқтымыз
интернеттің әлеуметтік желілердің пайда болуымен қазіргі күндері біз тезірек белгілі бір мақсатқа жетуге болады деген идеяны көпшілігіміз ұстанатын сияқтымыз
біз барлығының тез болғанын қалаймыз
тезірек жұмысқа тұрғанымыздың тезірек ақша тапқанымыздың тезірек арықтағанымызды тезірек жүгіруге үйренгенімізді тезірек ағылшын тілін қытай тілін италиан кез келген тілді үйреніп алуды қалаймыз
біз үшін тезірек үйрену деген ол тиімділікпен және сол адамның жетістігімен пара пар келетін синоним сияқты
иә шынымен де біз өзіміздің ата бабаларымызға қарағанда біз тезірек қимылдаймыз тезірек ақпаратты ала аламыз
алайда сол тезірек деген ойдың арқасында біз өзіміздің күнделікті өміріміздегі үлкен мақсаттарымыздан бас тартып тезірек жетеміз деп әрбір істі шала шала істеп жатпаймыз ба екен
онымен қоса интернеттер мен түрлі блогтарда жетістікке жетудің ең оңай бес жолы немесе бақытты болудың ең оңай бес қадамы
ыыы марк цукерберг сияқты кәсіпкер болу үшін сіздің бойыңызда мынандай мынандай қасиеттер болу керек сонда сіз бәрін жеңіп шығатын тамаша супермен боласыз деген сияқты ойды бізде қалыптастырып қойды
біз олардың барлығын оқимыз көреміз естиміз сезінеміз
одан кейін біз де ойлаймыз біздің мақсатымызға қол жеткізгіміз келсе және біздің арманымыз өте тамаша әлемді өзгертетін болса онда ол дәл осы түні дәл ертең оны істеуі керек
дәл осы ертең болмаса менің армандарым күйрейді деген ойда боламыз
мәселен көпшіліктерімізге димаш құдайбергенов бір түнде ғана пайда болған жұлдыз сияқты көрінеді
ол жақсы ән айтады және оны ертеңінде қытайларға барып еді қытайлар оны байқап қойды
сөйтіп ол тамаша әртіс болып кетті
әрбір қазақ сондай әртіс бола алады деген ойдамыз
алайда біз димаштың ондаған жылдар бойы қозғалмай табжылмай өзінің еңбектенгенін оның өзінің біліміне өзінің өнеріне қаншалықты күш жұмсағаны туралы бейхабармыз
себебі біз оны миллионыншы күнінде ғана көріп тұрмыз
ал оның сол миллионыншы күнге дейін жетуге дейінгі процессі біз үшін беймәлім
дәл қазіргі күндері айфонды жасаған стив джобстың атағымен пара пар келетін даңқы шығып тұрған кәсіпкер ол илон маск болар
илон маск өзіміз білетіндей атақты тесла машинасының өндірушісі
сонымен қатар ракеталар жасап жатқан спэйс икс тің і америкадағы күннен энергия алатын солар сити сияқты мықты компаниялардың негізін қалаушы директор
дәл қазіргі күндері дәл сол сияқты атақты және дәл сол сияқты жаңағы супер модный кәсіпкер ііі осы әлемде оған тең келер ешкім жоқ болар
оның интернеттің түрлі парақшаларында жарқылдап жұлдыз сияқты шығып жүрген кездері мүмкін тек соңғы жылдар ғана болар
алайда оның он бес жасында ешқандай ештеңесіз оңтүстік африкадан канадаға келуінің оқиғасы және оның жылдар бойғы өзінің еңбегі мен шыдамдылығы жайлы біз көбінесе үндемей қаламыз
дәл қазіргі оның істеп жатқан заттары сондай тамаша сондай керемет
және илон маскқа ол идеялар мен ақша бүгін ғана келген сияқты болып көрініп тұрады
алайда оның соңғы он жиырма отыз жылдағы еңбегі жайлы біз үндемей қаламыз немесе білмейміз
ол туралы бізге ешкім айтпайды
мәселен илон маск оңтүстік африка республикасында туылған
жастайынан жас өспірім кезінен өзінің замандастарынан көп әлімжеттік көрген
тіпті бір күні олар оны баспалдақтан лақтырып ұшырып жіберген
сонымен қоймай олар оны есінен таңғанша ұрып соғып нәтижесінде і илон маск ауруханадан бірақ шыққан
ондай оқиғалар өте көп болған
және де бұған қарап илон масктың балалық шағының сондай бақытты болмағанын көруге болады
алайда оның өзінің армандары болған
және мысалға жас өспірім кезінен бастап ағасының айтуына қарағанда күніне екі кітап оқыған
және де пенсильвания университетіне барған кезде ол физиканы оқыған батарея технологиясын
оның барлығы оның кейін ііі элертрлі машина жасауына үлкен себеп туғызған
тіпті соңғы интервьюларда ол жиырма жасында бір кезде барған кезде осы электрлі машина туралы идеяның басына қалай келгені және оны қалай іске асыруға болатыны туралы ойланғандығы жайлы да айтады
яғни ол ондаған жиырма шақты жылдар бойы сол идеяны басынан өткізіп тек қана жаңағы отыздан асқаннан кейін ғана барып осы идеяны шынайы өмірде жүзеге асыра бастады
илон маск шыдамдылыққа байлынысты егер сізге бір нәрсе өте маңызды болса онда ештеңеге қарамастан сіз оны бәрібір істеу керексіз
осы ретте зе уан синк яғни бір зат атты кітаптың авторы келлер уильямстың мына сөздері есімізге түседі
егер де өте білімді адамды көрсеңіз олар өз білімдерін уақыт өте үйренген
егер де көп нәрсені істей алатын адамды көрсеңіз олар өздерін уақыт өте дамытқан
егер де көп нәрсеге қол жеткізген адамды көрсеңіз олар өз жетістіктеріне уақыт өте қол жеткізген деп
бүгінгі айтайын дегенім иә таңғажайыптарға сену керек иә біздің ойлаған ойларымыз шынымен де өмірде жүзеге асуы мүмкін
алайда өмірдің күнделікті қиындықтарына шыдамай өз ойымызды қайта қайта бастай беру бір орында тоқтап қалу немесе барлығы өзімен өзі болар бұйырғаны осы шығар деп ойлауымыз өте дұрыс емес
өмір жылтыр жылтыр жарық жырық жарықтардан ғана тұрмайды
онда ішпыстырарлық қызықсыз күндер де болады
кейде өзің қаламайтын істермен айналысатын сәттерің де болып жатады
алайда өзіміз қалаған армандар мен мақсаттарға қол жеткізу үшін оның жаңағы ыстығына да суығына да төзуіміз керек
ондағы қызықсыз болатын да қызықты болатын істерді де атқаруымыз керек
сондықтан егер дәл қазіргі күндері өзіңіздің мақсаттарыңыздан немесе істеп жүрген заттарыңыздан жүрегіңіз айнып көңіліңіз қайтып қалса онда тоқтамаңыз дегім келеді
егер сізге сол іс шынымен де маңызды болса онда ары қарай жүріңіз
және ары қарай тоқтамаңыз
бір күні оның нәтижесі де шығады
егер де істеп жатқан ісіңіздің дәл ортасында болсаңыз дәл қазір осы аудиоблогты тоқтатып стоп батырмасын басыңыз да күніңізді әдемі етіп өмір сүруге тырысыңыз
себебі мен ары қарай маңызды ештеңе айтпаймын
бәрі бла бла бла ғой
сонымен айтқым келгені тоқтамаңыз ары қарай қозғалыңыз жүріңіз ешкім сізге сенбесе де ешкім сіздің ойыңыздың шынымен жүзеге асатынын туралы ойламаса да өзіңіз сеніңіз
барлығы жақсы болады деп үміттенемін
және қойған кезде мақсатымызды бір күндік ертең барлығына қол жеткіземін деп емес
ұзақ мерзімді жоспарлар қояйық және ұзақ мерзімді жоспарларға күнделікті кішкентай болсын қадамдарымызбен жақындай түсейік
себебі ертең бақытты боламын ертең бәріне қол жеткіземін деген адамның ісі де шала болады
сондықтан нақты ұзақ мерзімді істерді істеуді бастайық
келесі кездескенше
аласұрып алданып ащының дәмін татсаң да
сүрінбейтін жеріңде жығылып құлап жатсаң да
аялдама аялдама сен
қарайлама қарайлама артыңа
баяу ғана баяу ғана сен баяу ғана ұмтыла бер